Nhame naru bu na aru aru mini. Nrugam nu onne ma nu ogbor aa loadgan nu ime mini bu a load kwolam vuruya jea oshimini jea bonny, ogbor be dischargekwe lem be mekwolen be vumekpenha dum be he vuruya yahanya yahanya onne ya bu nha anuru so nha bu nha anuru ma pipe ameya pepsling ing amega rukibe nu ome a amekwe lan abla ba saanya nu onne oza eru ke zi eche eche, ame eru eru kezi eche eche nu onne ham.